Bueno äj yomo'i myespa jabon de polvo, jabon de polvo myespa para yo'te, myespa ja'ku tzye'u piso, myespa ja'ku tzye'u baño myespa, y jabon de zote pues jete myespa ja'ku yo'te mas pä'tyajupä nta putpapä'i est je myote jete myespa je je jabon de zote, y jabon de baño jabon de baño mespatät para ja'kutyät tzinhu, tzinhpatät por cualquier cosa, ja'ku yo'te'kota pues mespa tambien jete ja'ku pyäjku mä'tzyäki omomkä.